زما په اند مرغان کولی سی ډېر ډولونه توپیر کړي، ځکه چې دوی تیز نظر لري، د رنګونو او ږغونو ښه پېژندنه لري، او حتی خپل بچي یا نور مرغان د ږغ یا بڼې له مخې پېژندلای سي. دا ځانګړتیاوې مرسته کوي چې مرغان د ښکار، خوراک او خپل نسل پېژندنه په اسانۍ سره وکړي.